คึดฮอดแหล้วเนาะ บ่ได้พ้อพ่อกับแม่ กับข้าวบ้านคึดคึดสิหากินบ่ได้เนาะแถวนั้น

ครอบครัวกะต้องพึ่งพาอาศัยกัน ในยามลำบากกะกะกะเหลือกันตั่วเนาะ

ข้อยคงสิเรียนจบ เก็บเงินหลายหลาย เอาไว้ซ่อยครอบครัวเฮ็ดซ่อย มีบ้าน มีรถ ให้พ่อแม่สบายตั่วเนาะ

หนังเรื่องคายอ้อ อุ้ย แบบม่วนเลย เป็นตาย้านคักคัก เว้าภาษาบ้านเฮาพร้อม

เอ้า มันกะต้องใหม่ ดาวิกาตั่วเนาะ เทิงงาม เทิงสวย เทิงคม ครบจบเลย

ข้อยคิดว่าลัดดาแลนด์ ทั้งโลเคชัน นักแสดง ฉากผีโผล่มานี่ เฮ็ดให้เฮาตกใจ ขนหัวลุกเลยแหล้ว

ข้อยมักเบิ่งหนังผู้เดียว เพราะว่ามันได้โฟกัสหนัง คันเบิ่งกับหมู่นี้ชวนคุยคักคักเลย บ่ได้เบิ่งดอกหนังนี้

ข้อยมักเบิ่งมัธยมซอมบี เป็นซีรีส์ที่ม่วนการเดินเรื่องกะสนุกสนาน ไปเรื่อยเรื่อย บ่ได้เป็นตาเบื่อเท่าใด